Ku ra kuba runi pero ji'a kuuba porque ku yaa jitsee ba de gu guya gu gu tet'uan singu tet'uaran ndingathin kjuin yaa xruin ba yaa xruin ba yaa la o sea uñeebe la o sea bingiba la chijno guxindaa uxii xra'ua chujni taju'ña ba luga chixen'e be porque je'o la ba nda bitjaa choo ba ndu nyaa juk'aba la bara kuan pero la ku yaa la dii nchringi ba changa theba la thingii baru ñee yaa la ku yaa la bee tingin'en choo ba nixin thaba thaba fuerza ba ti ti bayaaba la yaa lia kuñao ba yaa la como je'a langu thajii ba la ti tsicheeya suchina baji ngu a lo bachi ba gudu gutsji ngula dula ngutsji ngula dula gutsji atrala gutsji a la nth'e ba la yutju ya tsjugua pero gua la ndathe n'eba ng'e sing'e ba tsetea xeen ba ti xeen ba la nike guthun nt'ia sits'e la see u batu ndathe bichjan o ni xroon tunthia'a atra la jitse'e la ndathe bichjan ba yaa la xinchee ba la taa ba thingijna ba jnae choo ba la. Yaa la th'eba tsje ba la iji'a iji'a ti tseyee ba tjo ese yao porque guya la yaa be'e ba yaa xre'e ba yaa la tsjii <hesitation> peligro yaa ku yaa la kjoon rakjueni ba porque ku yaa la tuchijna ba ko than ntha dikja ba a nda tsee ba ndatsjon ni xraan ndatuxiin datsee ba esque je'e ba la nduauo jusee ba nthi dii ba yaa ba ko gaa yaa ba la si medio tsengatio ba medio ee ungala pero dee nii ba nde ka ra noo ba de ku yaa la nde ndatsi ng'en ba la boa kandu sakaabi na porque ku yaa la tiene fuerza tiene valor thala juuxa la ichatjan icha kjaan ra uta siaa nda nda u ra tsaaya yaa nyanyi nyanyi see ku ku la nda ba fuerza ixin nchi nchi n'en nchu ba.